screwdriver nei woodi manga, woodi petal woodi jee hunduko medhum mari nyi'e tati, woodi jee dhum mari nyi'e nayi, woodi jee dhum mari ni'e joe, woodi boh jee dhum boona flat nei hunduko mei gotal o'n so kalajee a naftertaa pad a-a don wada taali e'beku'am a ittataa ko-ko a firtataa.